Ka'vi ni tutu tee daja.

Nuu tata taji daja nuni, nutyi, yeku sava kene yekun. Kue'e nuu a taji daja, taji daja.. sa taji daja nutyi kene nityi maa o Va'a yaji o.

Ntu'u xini yaa. N... Nuu tu'u maa dayo, nini ni. Nxine'e tata ni nu'u.

A sa'a vijin tyi, ntu jini nee nu koso da nuu ka'an suku yukuan ntu jini va'a ni. tee ni maa ja so. Kuvi ka'vi ni maa ja jen sava kuvi... kuvi vixin tyi ntu jini va'a ni nasa tee ni maa ja.

Vitan jen ta'an tuni ini ni koo u sa'ma kunu nuu iyo tyukua axin, ñuu maa katyi o tun noo daja sa'ma ma vii da xiko, da xiyo, da koo daja vitan. Suu ta'an tu ni'i ini sa'ma yukuan. Suni ta'an ini ni sa'ma. }Kunu daja inka nuu da Ñuu Tutunuu.

Suu, ɨjɨn... iin da tyinei da yuku jie'e yukuan va koo va'a ityi tyi ne'i tuni iyo ityi jia'a a kaa jen tivɨ kaa suni taji da a tɨɨn jin kaa tyi yɨyakɨ nee iin iyo ityi nuu jinu kaa.

Suu, kanijia ni, kanijia ni, nuku o yujin sa'a o jen sava. Kuvi, ku, kunee va'a o nuu nijin ya'a. Tyi na'vi o tun ntuvi kanjia o ntuu nuu koo nasa'a o.

A sa'a ni va, ɨjɨn... kɨ'ɨn ni ve'i ka'nu nuu iyo tatan lu'u, iyo tee satatan, da ñivɨ satatan sava ni'i ni kutatan ni. Yukuan jianini ni.

No'o ni sa maa xinañu'u kivɨ ni sukua'a ni tyi ntu jini ni, ɨjɨn... tee sukua'a jen tee xine'e katyi o ntu jini maa jen, yu'vi ni ni a ni maa ja. Ña'nu ni nkivɨ ni jen, ɨjɨn... xeen je kuni ni. Kani ji da nu'u. Kani ji ta'an kuatyi ni. Tyi jini sukua'a ni jen yu'vi ni, ntu kuvi ni kɨ'ɨn ni so, naa xeen ñivɨ ña'nu ni jen de tiñu daja no'o ña'an ni.

Na su kumi ni iin uvi uni nuu yuku, yuku ita, satatan, yuku ko'o o tun, kuun tyiji o yukuan ni va kumi ni tyi na iyo nuu kue'enu jun nuu so sa jiaa ni ñuu nkaku ni jen iyo kuaa iyo kue'e tatan tyi, iyo kue'e da yuku yukuan. kumi... dani xiin ve'i dani nee da mi'nu stila, da mi'nu ñuu savi a na yuku ka, na yuku va'a ka. Tyu'un on tyinuu on na suni kumi dani majan xiin ve'i dani.

Ke'en nuu e taji jia'nu. ɨjɨn, tyi ve'i ityi nee yatin, ɨjɨn, nute jen da iyo nute jen tyu'un maa ja nuu ita sava, ɨjɨn, kue'e, ɨjɨn, jiaa ita maja. Suni nuu ya'a nuu nee ni ma ntañu'u yasɨn. Na, jɨn... tyu nee iyo ita ñu'un ini kisɨ jen, kukua'a tyu'un ni ñu'un jen tyu'un ni nute je jia'nu vi tu niyo ita ni nee kumi ni.

ɨjɨn... Ñu'un daja kaa. Tu, kua'an tu Ñuu Ko'yo kuvi daja e tɨɨn daja iin kaa maa ka'nu da jen kuaa daja kua'an vaji daja. Tuni sa'a ni tu, ɨjɨn, Ñuu da Ñuu Kuatyi kɨɨn da suni iyo kaa kuatyi ni'i daja ñuu da e tyunaa e da kanta daja kua'an vaji daja.

Suu yu'vi o sava tyi... sava tyi ni'in kuun savi. Ni'in kani tajia kuni ka'ni ni'in savi jen yu'vi o.

Ntu kuvi sikaka ni kaa tyi, iyo nsukua'a ni sikaka nee. Yu'vi ni ñani maa jen ntu, ntu nuu kuvi tɨɨn ni maa ja.

Suu tɨɨn on da yujin yukuan tyi o yujin o va a viji. Yujin skuii ta'an o maa o vi ji. Ntɨɨn daa nutee xeen yukuan, tyi ntu va'a tyi ɨjɨn, stivɨ maa o. Tɨɨn kue'i yoo jen nkune'i yoo jin kue'i yukuan jen ku'vi o.

Suu ta'an ini ni kuaiyo a da ñɨvɨ jia'nu yukuan da na iin, a na iin tiñu sa'a daja, na iin tiñu iyo ve'i daja ta'an ini ni. Da tu'un Savi ka'an daja nakani daja sava.

Suu ta'an ini daja. Satiñu daja nuu ku'u, kumi daja na'in tata, na'in tata jia'a a yaji daja kuaan. N... niñɨ, itu, taji daja da nutyi da a yaji yukuan. Ta'an ini daja sa'a daja sumi. Sa'a daja viko, koo sa'a daja. Iyo ñivɨ jita, iyo ñivɨ. Tee tun tyi jen. Sa'a daja Ta'an ini da ñivɨ ña'nu sa'a daja da. Iyo jin yukuan.

Da kuatyi jen tyinei daja da ñɨvɨ kumi su nuu vi da... da kuatyi sa ntu iyo da sukua'a daja jen tyinei daja kumi daja sa na nixi'yu nuu vi a tiuun vi a... tikuatyi vi ri kumi daja maa ja tyinei da kuatyi sa ni tu nanta tiñu sa'a daja jie'e da... da... jie'e daja koyo daja kafe tyinei daja tyinei da kuatyi ɨjɨn tyinei da satiñu daja ve'i daja